Tellupulo siddi tellupulo dua tellupulo tellu tellupulo eppa tellupulo lima tellupulo enneng tellupulo pitu tellupulo aruwa tellupulo asera patappulo patappulo seddi patappulo dua patappulo tellu patappulo eppa patappulo lima patappulo enneng patappulo pitu patappulo aruwa patappulo asera limappulona limappulona siddi limappulona dua limappulona tellu limappulona eppa limappulona lima limappulona enneng limappulona pitu limappulo arua limappulona asera enneppulona